في وقت الفراغ في الغالب كيعجبني نمارس لرياضة أو نقرا شي كتاب أو نشةف شي فيلم، وهادي أهم ما - أو نتمشى شوية في الهواء الطلق